Сентябр барои ман бо оғози нав, ҳавои тароватбахши субҳи барвақт ва баргҳои аввалин, ки ранги зард мегиранд, алоқаманд аст. Ин моҳ оғози тирамоҳ аст. Фасли оромӣ, андеша ва бозгашт ба низом. Вақте ман дар бораи сентябр фикр мекунам, пеш аз ҳама ба ёдам рӯзҳои мактаб меояд: китобҳои нав, дафтар... дафтарҳои нав, бӯйи коғази тоза ва эҳсоси масъулияти нав.